Nuk osht se kqyri sport shumë kshtu që edhe, rrjedhimisht, nuk kisha pasë qef me shku n'ndeshje sportive. Ma me qejf isha shku me pa naj koncert të naj bendi apo naj këngtari që m'pëlqen me ndigju muzikë llajv edhe me përjetu atmosferën që krijohet aty prej fansave të tjerë.